kǝ la wɨkpakpǝ kɨtɨŋ? kǝ la wɨkpakpǝ wɨrʊ wɨ láa camɨ kpɛ mɨŋ kpi wǝ? wɨkpakpǝ le gbɨwe kɨtɨŋkǝ wɨ láa camɨkpɛ mɨŋ kpi wɨ kaamɨ gbǝǝnɨ ǝnɨ: náa ta ŋ fuu nyaŋɖǝ re esiiritǝpǝ lǝkpǝŋ kɨ ŋ fɨ ŋ ko kɨ pɨ kala mɨ oŋuŋ mɨ pɔlʊ koturu née kpi wɨ nyaŋɖǝ we jeŋceŋ lo tuwǝ wǝ nǝ tɨ mɨŋ ta lǝ̌ wɨkakatǝkpakpǝ wɨ kaamɨ betekeliyǝ le ekpiikǝ náa lɛ mɨŋ ta <hesitation> lǒ ruŋɖu lǝ otusiiritǝpɨsa lǝ wɨkpakpɨ we koturu pɨ la kala pɨ lóo pwo onuŋ jiniyǝ amaa jɔŋgiriyǝ. no fuu ŋwɨ kɨ ŋ kpi mɨ wɨkpaŋuŋnɛŋkpǝ yɨ lóo pwo lakosɩyǝ. náa ta ne ekpikǝ. náa lɛ mɨŋ ta no fuu pɨ la kala kɨkpakǝ anyaŋ lǝ ǝyǝ etiepǝ pɨ lóo fuu pɨŋ kɔmʊ koturu na no fuu rɨ kɨŋ kala kɨkpakǝ mɨŋ kpi mɨŋ tɛ mɨ paŋtɔlɔrɛ amaa ŋ kala ŋwe mɨŋ oŋuŋ mɨŋ pɔlʊ, náa ta ne ekpikǝ na lɛ mɨŋ ta <hesitation> wɨ wɨkpakpǝ lǝ gbǝ kɨtɨŋkǝ pɨ lóo pwo nuŋ kotuyǝ, koturu mɨŋ oworokotietɛŋtɨpǝ pɨ lée kpi pɨŋ ko pɨŋ tɛŋ worokodierǝ wɔɔ, náa ta kpɨ le ekpikǝ ŋgbe kɨto wɨkpakpǝ lǝ gbǝ wɨrʊkpǝ wɔɔ wɨ láa camɨkpɛ ekpikǝ wǝ kǝ pɨ ya pɨlo wɨkpakpǝ wɔɔ na lɔ nonuŋ yɨlo kora wɛlɩ lo rurɨ mɨŋ lǎ afʊkpayǝ. Náa taa. náa taa afʊkpa mulumuluyǝ amaa yopo onuŋ kwiriyǝ le ekpikǝ wǝ náa lɛ mɨŋ taa ǝyǝ pɨlo pwo onuŋ batayǝ le ekpikǝ, náa lɛ acʊkʊtapǝ le ekpikǝ duturǝ bopwe wɔɔ mɨŋ nóo ko atɛɛkǝ wɔɔ ŋ́ faŋ rɛ na tɛrɨ gosurǝ lɨŋ yemɨ tɨrɛ na tɛlɩ nɨŋ kǝǝnɨ wu la tɨrɛ kɨto náa taa mɨŋ cʊkʊtayǝ ŋwe le ekpikǝ kɨto wɨkpakpǝ lǝ gbǝ kɨtɨŋkǝ wɔɔ náa taa kpɨ. wǝ mɨŋ eniyǝ naawʊrǝ gbii wɔɔ, náa taa wɨkpakpǝ wɨ lǝǝ lǝmɨ nuruwǝ le ekpikǝ. Paa mɨŋ ziɛrǝ le eniyǝ wɔɔ náa taa gbɨwe wɨ lǝmɨ nuruwǝ oturu yɨ lo fuu yɨ lɔ po nuŋ ǝmǝmǝ ŋ swatayǝ biriŋtiŋɖǝ o lo fuu oturu ǝ lǝ fɨ o lo mulu la wɛ otu ala kpɛ zɩɛrǝ lɨŋ tɨ wʊlǝ. wɨkpakpɨwe wɨrʊkpǝ wɔɔ, náa taa kpɨ wǝ náa lɛ mɨŋ taa nyaŋsiirǝ mɨŋkǝ lǝ̌ ǝtǝtǝpǝ pɨ keŋ sii wɔɔ, o lo fuu siŋyǝ ta siŋ niǝ anyɩŋ a la kɛlɩrɨ sɩsɩɛrɩ Náa taa nyaŋɖǝ ɖe le esiikǝ.